كعجبوني المشاش حيت هما واحد الحيوانات اللي زوينا، وكتعطينا إحساس بالراحة وكتخلينا منبقاوش متوترين، وهما واحد الحيوانات اللي دكيا ومستقلة بداتها، وكيقدروا يخلقوا واحد الجو الي تكون دافء، وتعطيو راحة في الدار